Ivi akula vya asili kumwituku kuno vikapatikana uku wepesi sana sana kwanza avivi ivya kulima kwa mfano namalima makonde namalima chilemba namalimi mbalala nandi pano kulonda ukuli yakwene kutolan ikutolandie intagu chula kwasababu pela ngena viyanda afuma mpiti viya papipe lakini ndi viya ikutali nayokwe pakuvipa tumachula kwe viyakulia visime vya asili ili uvipatu kunjia nyepesi kutakiwa angutenzi navio panganda panu tenziwe panu kaika kali